Wor norway wor bisan jal qubet wor inama dima ka bisan jal qubet inamu kune mara guda hinloeataa loat jas jiraa bor bad ishia mara guda bisanum kas maraa won sagale manya ta bisan kas duft faa fonumfaa nyati amine mara guda amine galan jal tabeti wol godomatifa fan doti daka faa amine won harkan midasen hinbedii.